والله، كلاهما مهم، لكن لو جينا للجواب، الاحترام يظل أولى. لأن الاحترام هو أساس أي علاقة ناجحة، سواء كانت صداقة أو حب أو حتى بين أفراد العائلة <hesitation> إذا كان في احترام، الحب بيجي طبيعي، لكن إذا ما فيه احترام، حتى لو كان في حب، <hesitation> العلاقة بتكون مهزوزة. الاحترام يعطيك قيمة ويخليك تشعر بالثقة والراحة مع اللي حولك.